புதிய பொருட்களை வழங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல், சிலியின் சந்தைகள் வழக்கமான உணவுகளால் நிரம்பியுள்ளன, அதாவது கொரில்லானாஸ் (சுடப்பட்ட மாட்டிறைச்சி கீற்றுகள். வெங்காயம் மற்றும் வறுத்த முட்டைகளுடன் கூடிய பிரஞ்சு பொரியல். பேஸ்டல் டி ஜெய்பா ஒரு வகை நண்டு பை, சோபைபில்லாஸ் போன்றது. பூசணிக்காய் பொரியல், மச்சாஸ் எ லா பர்மேசானா சீஸ் கொண்ட கிளாம்ஸ். மில்காவ் ஒரு உருளைக்கிழங்கு. ஜூலை.